Mumwaaka nkira kufunamu engeendo oba safari zemirundi nk'ebire, obu ngenda nkira kumarayo ebiro nka bibiri oba bisatu nyongera ngaruka kandi obumba ntagenzire